أفظل إني أكون موسيقار عظيم لأن الموسيقى لها تأثير قوي على المشاعر بتجمع الناس، وأحب فكرة أني أقدر <noise> أخلق ألحان تلمس القلوب توصل الإحساس تنقله، تنقل إحساس خاص والرسم موهبة رائعة بعد، بس الموسيقى توصل رسالة وتخلق لحظات فريدة في حياة <noise> الناس، وهذا الشي يهمني أكثر.